مؤخرا زرت بعض الأماكن الجميلة أول مكان كان منتزه طبيعي جريب من المدينة كان فيه مسارات مشي، ومناظر طبيعية خلابة، إن أنا أستكشف الطبيعة، بعدها رحت لمعرض خاني وشفت لوحات لفنانين محليين كانت تجربة مرة ملهمة، كمان زرت مقهي جديد وجربت فية جهوة مميزة وحلويات كان طعمها لذيذ كل هالأماكن تركت لي ذكريات جميلة.